Ani tuuann ,ni tuan yalo mibe onni bɛ de hanna, mi be ma wama yɛɛ mi a de hanna, mi de hanna ,a waa mayɛ, awozo 'ere a ni'ere i maa hanzunsnɛ besinnra tuwii a i zo ho be, mu yɛrɛ laban na a ho idoho wami han.